Jadi baen binatang na paling ipas i bumion ima adong guarna bangso ni uting nangon afrika bangso ni uting nagodang na marasal ngon afrika ima guarna citah, jadi citah on ima binatang na palig ipas i bumi na bisa marlojong dengan kecepatan saratus kilometer par jam songon sarupo mei dot misalna marhonda ho kecepatanna saratus kilometer par jam ima kecepatan ni hewan citah on jadi citah on biasona gok di padang rumput i afrika i sabana afrika palanga di daerah padang padang sabana di daerah afrika na i timur dot i barat isi mei biasona parsebaran ni citah jadi si citah on pala umpamana do mamamgsa ia manjalaki panganon rusai dei ursa dei kojar kojaron nia i i padang padang rumput i jadi pala umpamana nida-nida ma tokinnai gok rusa ningia na pas ompak rami rami na nida tokinnai adong mei na monjap monjap i jadi na monjap monjapon i bagasan duhut duhuti biasona ima citah i na si citah on modelna individual dei jadi inda markelompok adi marburu pala singa kan markelompok dei jadi si citah on, memang dengan kecepatan nia mei biasona i manangkup lawan nia i marlojong mei sakuat kuat nia i dan dot oni si citah on memang untuk struktur ni jantung nai memang jantung ni hewan na paling. Na paling-na paling kuat otot na di banding semua makhluk na dong ima so ipasna si citah on oni di lain sisi ntong badan nia kan menek juo niang abis i aerodinamis tulang nia kan ringan si citah on ima so bisa ia marlojong ipas sa ipas ipas na, anggo binatang na paling lambat i bumi ima keong apalagi keong saba pala nida manombo keong saba i pala umpamana ompak menek menek iba nida i aek aek an keong saba i marpira ningia manombo ke iba tu aekkan siang ningia incogot na paling na margorak sotik dope ia i paling sameter dua meter ngadong pargorakan ni keong on jadi memang keong on na lambatan don pargorakan apalagi pala umpamana ma oni musim udan nida mentong i kan keong keong i mar nida mei itopi topi ahaan i, i topi topi dalan i marlewatan pala umpamana lewat iba manombo ma tardege keong on amben lambatna iambang-iambang sanga aha manombo prok rupana keong do tardege ima sambe amben lambatna nia pala umpamana lewat ia kan manombo na icipakan bage doba keong on non harana ntong manombo mangaskasi oni gok cairanna marlewatan kan.